Ra many xga ni run zack rama ra btiez’e, ni ra gix’agy ricá rama, rizá ma, rizá ma gix’á tchi purthe rugy ma riet ne ma ni rzob ni tchi rzalo ma run zack ma ni, ra gix’a gyxten ra bcwetz, ra gix-bcwetz ra rathe ni rie-cáma ni, ra zian zy ra cose riecáma tchi ni ni runzack ma ni casi purza gix’a va, purthr gix’a ni run ma btiez’e xthen ma sit rindéma ni va tchi vazitne mani rzob ni ru’gy ma tchi va cayun zack ma ni tchi zëzy tchi run ma gan tchi lany gy ni cuickma zëtbudy xten ma.